Izaho aloha mbola tsy nivoaka teto Madagasikara a, fa mety aoriana agny angamba. Faniriako izany a dia mety hivoaka agny ihany aho.